بكل تأكيد عالم خال من الفقر, خاطر كيك- كي نعيشو في عالم مفيهش فقر, <hesitation> مكنش باش تلقى التلوث, مش هوني معناها راهي التلوث جاي من الفقر, أما <hesitation> كيف داف داف دو بكل الطرق باش يعيشو مليجال, معاش في تلوث يلوي البلاد, حتى كان ثما تلوث باش ينقص للحد الأقصى